Moulin poivre koa moa zany mazava hoazy hoe ataontsika hoe misy sahalan'ny hoe machine fi- famotipoteha vô- vovon-draha zao ataontsika hoe poivre zao jobo de ahodika am'tagna izy fa tsy hoe ampiasà masinin-draha fa vao ampidirinao ao zany i poivre igny avy ambany ao i zany tonga de igny mivoaky poudra, zay zany fampiasà anazy moulin poivre.